په سپي کې عامې د روغتیايي مشکلات لکه د هپ دسکلاسیا، ارترایچز چاغښت د غاښونو مشکلات او د پوستکي الرژي. د دې سره سره د دې نسلونو کې ممکن ځینې ځینې جینیتکی مشکلاتو سره مخ شي لکه په کلاویرز کې د زړه ستونزې او په بول ډاک کې تنفسي ستونزې.